नुख्तु खत्वनते अमि खरद् खतिले बेसि चोम्फोर्तब्ले बोलि भवु। कुन्दु बहुत् मनुये खरद् खतिब फोए करे, करन् बहुते नेउकरदे खतिब तन् पए। भिलेते दी उस्करे, बिलेते दी नोकत बेसत् छहिरत् खतिब परे। ब एनेके मनन्ग्ख्तु बेहव परे, एकने मनुये खरद् खतिब नुखेजे। अरु किसुमोन् मनुये पलरोद् जये खतिब, बेसिगे पलरोद् खतिब बेसि भल् पए। करन् पलरोद् अन्नम् मनुये खतिदिए। अरु अन्नम् मनुये खतिदिए ले हि निजोर् थियन्तु, निजेर् जिबोन् अलगे, अन्नम् जिबुले खतिदिए। जित चोम्फोर्तब्ले बेसि होइ। जने थर फोए नुक्बो खतिब परने अमि बहुत् कोस्तब् हो, हलि बोल् अगे। हलि। बोल् अगे, तसो दिग्दर् भोइ। नेपररे कत नजब हो परे, नुकोले एकने पलरोद् कोले हिहते धुनिअ एके अबुनक्। सो कि होन खुअयेल् होइ, धुनिअ एके खतिदिए। को दिके पलरोद् खतिले बेसि <hesitation> हुबिर जनक् होइ, अरु खरोद् खतिले बेसि हुबिर जनक् नहोइ। को दिके अमि भगो जे बेसिग्दि खरोद् खतर् पे पलरोद् कुद्ले हुबिर होइ, को दिके पलरोद् कत तो भल्। तो पलरोद् अए खतिबज बोल् अगे, अरु पलरोद् खतिले खु धुनिअ क स्त्य्ले भोइ खतिदिए। करन् हिरो काम् होइ ऐसे हि रहे बोल्। नोख् खतिब, सुलि खतिब, मके उप् करिब, एबो को हि भल् भै, को दिके पलरोद् कत जने। जे पलरोद् कत तो भल्।